Ny fahalalako ny zava-maniry aloha a, tsy maheno marary izany io. Satria ohatra izao maniry be ilay vokatra be letisia dia <hesitation> miakatra eo magnanika eo anao mangalaka anazy dia angalanao angalanao fehizay io dia tsy maharegny marary izany.